Pii kwin, pii rab, pii gbunung, pii net, pii nub, pii nashin, pii naare, pii natat, pii ninit, pii shuub, pii shuubɗiikwin, pii shuubɗii rab <noise>